Iyu raa taa agwi aarrariwa, agwi aarrariwa tunu ne shinkafa, lockwtu daa tau kullum pədək aafa, aadu wau amma gusuku kasau iyu naa taa gara zəgər gaitak ii naawa aafa naa taadu nən naa taa gara bai sai anzharu, anzharu ɗa tlaanəngara kakasku hara kəllappiya nən naa mau aafau naa bənnyi, naa bəndu nən nda taagara wambai sai ɗa tlaanu naa danga kasau nən, biwu naa bai tagsəngara gusku kasau tamke rigafu lagsəngara, jaa bənna bisa marɗu jaa bəna marɗu nən jaa bənna marɗu pə ɗək aduwau, pəɗək aduwakk jaa nibkagara naa dləgwanku, ciita naa manda, naa kalwa jaa tənndu kasən nən jaa ci, to jaa bənnagara wambai to sai jaa dlam iyuwan shirrən jaa dlam naa yuwon shirrən ka sən nən, jaa mai agwi aarrawi jaa tunu jan jaa pi ii ƙunu dawai, jaa pa du nən o jaa zata bi jaa naa ciita namanda, jaa ci naa mamu gu don biwu gurku kasau tagsən gara ii adajaa naa bi yadda wanda jan faa dlam bai gurku kasau. Tu jaa rakan jaa rakan nda nai da ramma to sungu naa bai tagsəngara, tagsəngara nda dlam na- na to baci wənduna sai dan dayi da makai aaugu, make naa aaugun sai dan da nai de da ni nən iyu naa pii təmma, naa sabɗi, naa lo akci naa naayi ko la vənnye ko kuma naa yi diie naya naaji da ka sanu nən na dewa naa tənkuɗau naa mamugu sai jan jaa ci.